komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá skaðlegu efni sem hefur fundist á ávöxtum og grænmeti kíkjum á hæsta klifurvegg á Íslandi heyrum af banni rússneskra íþróttamanna og sjáum ýmislegt af því jólalega sem fór fram um helgina ég heiti og nú verða sagðar sem er virkt efni í finnst á fimmta hverjum sítrusávexti samkvæmt sænsku matvælastofnuninni efnið getur verið skaðlegt sérstaklega fyrir lítil börn

er efni sem er notað þegar

er ræktaður til þess að halda meindýrum frá plöntum sem þau myndu annars éta eða skemma í Svíþjóð tók hundrað fimmtíu og átta sýni af sítrusávöxtum og fann leifar af á hluta þeirra efnið fannst á um það bil einum af hverjum fimm ávöxtum á hverju ári eru um tvö hundruð sýni af grænmeti ávöxtum og kornvöru skoðuð á Íslandi efnið fannst í litlu magni í nokkrum ávöxtum árið tvö þúsund og átján matvælastofnun hér á landi segir að fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að

þegar maður tekur hýðið af ávöxtum dregur það mjög mikið úr hættu á að efnið finnist ef fólk ætlar að nýta í bakstur eða matargerð þarf að þvo hann vel á Akranesi þar sem boðið er upp á ýmislegt klifur er einna vinsælast og kannski ekki skrítið því þar er hæsti

landsins gaman að fara svona mjög hátt upp og líka að detta fara

detta svo ógeðslega langt niður og eitthvað svona þetta er kalk þetta hjálpar mér að ná betra gripi þegar

munar það miklu

ákveðið að banna rússnesku íþróttafólki að taka þátt í alþjóðlegum keppnum næstu fjögur árin þar með taldir eru Ólympíuleikar heimsmeistaramót og Evrópumót í flestum greinum sumir rússneskir keppendur hafa notað lyf til

að ná betri árangri í íþróttinni sem þeir stunda en það er bannað hafa lofað því að bæta þetta en hafa ekki staðið við það fór þess vegna að rannsaka lyfjaeftirlit Rússlands og þá kom í ljós að gögn voru oft fölsuð til að hefur þess vegna dæmt Rússa til fjögurra ára banns frá stórmótum rússneskt íþróttafólk getur samt keppt ef það getur sannað sakleysi sitt það myndi þá keppa undir hlutlausum fána ekki þeim rússneska bannið hefur ekki áhrif á þátttöku Rússa á EM í fótbolta næsta sumar eða EM í handbolta í janúar mjög margir nýttu helgina í jólaundirbúning að finna

jólatré og kannski jólaskapið ef einhverjir skyldu ekki enn vera búnir að finna það skógræktarfélagið opnaði

á Hólmsheiði um helgina þar sem fólki býðst að höggva sitt eigið jólatré Kertasníkir var eitthvað fyrr á ferðinni til að skoða úrvalið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

að velja tré var þetta erfitt val heyrðu svolítið erfitt en við vorum heppnir og fundum hérna lítið tré sem sem er ekki of gisið í jólaþorpinu í Hafnarfirði var mikið sungið og Gluggagægir var mættur til að hlusta hafa hljótt núna þau eru

barnakór Víðistaðakirkju tók líka lagið af innlifun kafarar í

völdu sitt jólatré um helgina þeir komu því reyndar ekki fyrir í stofunni eins og flestir heldur ofan í vatninu svo dönsuðu þeir eða